بصراحة الطقس والتحكم بينو شي الهي واذا حاولت تتحكم بينو انت يعني غاح ادمر كثيغ مناطق لان طقسك الطقس المدينة لها شكل معين بس القوة البدنية شي كلش حلو واذا اطيق انو تمتلكا يعني شي حلو واكون مميز